व्हायोलिन वाजायला झाल्यार माणसांक तेंच्या सुन तेंका थाइसारल्यां भायर कडपाक मदद जाता। आत्म नियंत्रण बरा जाता, आनी कसल्याय प्रश्नांक उत्तर दिवक ते सशक्त करता, असा एका लागण की संगीत वाध्य वाजायला की शरीर सुन डोपामिन रिलीज जाता। डोपामिन ह्या एकाटेरेचा केमिकल जेऊनसुन आमका खुशिची जान जाता।